इजराइल के स्थापना उन्नीस सौ अड़तालीस म होइस जेकर राजधानी जेरूसलम बनिस। मशीन गन के निर्माण मन म एमन आगे हवे अउ एमन के भाषा हिब्रू होथे।